Banyonyi bayi eriyisobolera ngokubadi banyonyi bayi kyikalugirira omukawu wenyu ngalyathi. Wamabya iwulimundu iwuwene nomunywani wawu anganakukaniaku ndeke anganakubwirathi wukamuwathikaya ngomwasyasente. Anganabuwathi wukamuwathikaya ngebitsibu. Bama bakalwa ngamunyoni wiwe wukana mubwira wuthi bwanu ekyi kyekyihikire wutholere walhaba wuthya rundi wutholere iamukolha wuthya. So omunywani wayi ekyangasi akanyikolha ndeke.